Unu, tres, cincu, sieti, nuevi, onzi, trezi, quinzi, dezissieti, dezinuevi, ventiunu, ventitrés, venticincu, ventissieti, ventinuevi, trenta-i-unu, trenta-i-tres, trenta-i-cincu, trenta-i-sieti, trenta-i-nuevi, quarenta-i-unu, quarenta-i-tres, quarenta-i-cincu, quarenta-i-sieti, quarenta-i-nuevi, cinqüenta-i-unu, cinqüenta-i-tres, cinqüenta-i-cincu...